Har bir sahna o'z ichiga qiziqarli hikoyalar va hissiyotlarni jamlagan. Filmni ko'rganimda, o'z hayotimni o'ylab qoldim. Bunday san'at asarlarini ko'rish, har doim yengilik keltiradi.